Daafeŋolu minnu ka maamaŋ suutoo. ka taa domori ňinoo la. aduŋ i ka tara hadamadiŋolu le kono. suutoo, ki wiloo muŋ ke ka taa domori ňinoo la. niŋ i ye wo ke tilibiloo, tiloo la. jamaa te siimaayaa la.ňinoo be wolu le kono. durumee be wolu le kono. saa be wolu le kono. Bari jamaa jamaa, ňiŋ daafeŋ baalu. i buka maamaŋ tilibiloo, kaatu tilibiloo, moo ka taa deemoo la le. kidi fayilaalu be a kaŋ ne. wulu ba, wulu bayilaalu be a kaŋ ne. doolu be kutindiŋolu laa la. Doolu kutindiŋo niŋ i ye a laa. niŋ muŋ ka maamaŋ tilibiloo. i ka i muta noo le katabakeparisiko wolu jamaa jamaa i ka bulasiloolu le nooma. munnu ka funti suutoo, wolu buka sinnoo jiibee. Wolu ka siloo boni i faŋ i ye taa. Wolaŋ na jamaa jamaa kutindiŋ laalu buka wolu muta noo. Niŋ i wilita, i bi taa, i hakkiloo te tara jaŋ, i hakkiloo ka be ňaato, doo be kooma, tuloo be ňaato, tulu kiliŋ doo be ňaa to, tulu kiliŋ doo be kooma maakaŋ maakaŋ naata i se a loŋ ko ňiŋ maakaŋo be teŋ maafaŋo la. Niŋ maakaŋ baa loŋ fanaŋ, i ka a loŋ ne ňiŋ maakaŋo, nbe daafeŋ baalu le ňaato. Ntelu niŋ i niŋ wo benta. wolu de, fo ka i faa doroŋ. Wo le ye a tinna niŋ i be funti la. i ka loo folo, muŋ ka duŋ dinkoo kono, niŋ i funtita i ka loo folo le i la dinkoo kono, i dinka bundaa la, i ye i lamoyi, fo a ye mee. niŋ i ye maakaŋo moyi, suwati niŋ wo maakaŋo buka naa i maafaŋo i ye naa funti. kuruntulaa muŋ mi saa ti, saa fanaŋ. a, a feereeta le. A feereeta ňaadii le? Niŋ saa le ye daafeŋo muta. komi, waatoo miŋ nka taa turinee la, luŋ kiliŋ. nbe sila baa kaŋ. tili kuntee. saa ye fenkoo muta basa, basa meleleŋo, a ye nte je bi naa to aniŋ weloo. aniŋ motoo. afanaŋ, a ye a faŋ naati nkaŋ kaatu saa ye a miniŋ miniŋ nteŋ. a ye a miniŋ miniŋ, saayiŋ puru a ye taama, a ňeedi mulunketa siŋ kondiŋolu te taa noo la, a ka taa wo le la; saa ňiŋ be a bala, bituŋ saa, a buka feŋ ňiniŋ de, a ka a copi a kuŋo to. A ye je nniŋ motoo bi naa reki, nloota rekia turineeta nkaŋ, njeleta. a naa nkaŋ aniŋ saa? E saa a kuŋo be santo. ntaata a kaŋ, a fanaŋ a la baluo. a be foo la a la le. Wolaŋ na afanaŋ puru ka a yitandi ko niŋ i naata, nfanaŋ be, nbe i kelendi la le puru nna ňiŋ baluo, nkana foo a la. A, te ko nbe muruu la, nniŋ motoo boyita xooti. Hani wo bee baso ee, basoo, saa ňiŋ ka naa nkaŋ, a ka naa nkaŋ fo motoo to. Nte ňorota fo ňaato, njanfata. Nŋa je fo basoo lanfu, basoo lanfuta a bulu. Saayiŋ puru, nbota daamiŋ a bulata nnooma de, nbe taa daamiŋ, nbe leo to jee kandita a fee, koo, koo bi jee, a taata domondiŋ a bataata, basa koboroŋ borita. basoo bataata, saa, be minindiŋ a kaŋo la. a ye a kono bee siti fo a banbanta, niijio ka koleyaa a ma le, aniŋ a ka, a kuŋo, a taatafo ňaato to domondiŋ. a tenkunta, a ye i laa jee. Nbe i jiibee la.